Mee a jna-ininchi ne'e naá, meeni ne'e naá kala'anchi comidanchi, kala'anchi ni jnu sea kala'nchi tia'a ne'e, a a kala'a a landenchi nuu ndeyu, lujua kala'nchi arroz, <noise> voz nde ye ama xi ajnu niño kaa ye kuchi, te ko vijna xi ña yee ajnu kai, te ko nda kaasoi xi na modo.